ମୁ ଜୋ ଖାଦ୍ଯା ଟା ବନନେ ଜାନେଚୀ ମୁ ତକ୍କୁ ବନନେଵା ଟା ଅଧିକା ପସଂଦ କରେଭୀ। କାରଣ ନୁଵା ଖାଦ୍ଯା ବନନେଲେ ତାଦରେ ବହୁତ କିଛୀ ରିସ୍କ ଥାଈ କେବେ ବହଲୋ ହୀ। ପାରେ କେବେ ଖରାପ ହୀ ପାରେ ଜଦୀ ଖରାପ ହେଲା ତାଲେ ଜତେ ଭୀ ଇଂଗ୍ରେଡିଯେଂଟ୍ସ ଥାଦରେ। ଯୂସ ହୀ ଥଵୋ ସଭୁ ଵେସ୍ଟ ହୀ ଜଵୋ ଆଓ ତାଦରେ ମଦ୍ଯୋଂ ଅର୍ଥୋ ଭୀ ଵେସ୍ଟ ହୀ ଜଵୋ। ସେତି ଭାଈ ମୁ ଜତେ ବଲେ ଭୀ ରୋଷାଈ କରେ ଥିମା ଖାଈଵାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସଭୁ। ବଲେ ଜାନୀ ଥୀ ମା ଖାଈଵାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନା କି ନୁଵା ନୁଵା ଏକ୍ସ୍ପେରିମେଂଟ କରେ। ଜାନୀ ଥୀ ମା ଖାଈଵାତ ମୁ ବନେ ଲେ ବହଲା ହୋଗା ରୋ ବନେ ପାରେବୀ କିନ୍ଟୁ। ଏକ୍ସ୍ପେରିମେଂଟେଡ ଖାଈଵାତ ବନେ ଲେ ସେତା ବହଲା ହୋଗା କୀ ନହୀଂ ସେତା। ଅତେ ଜୋଡା ନହୀଂ ସେତା ଭାଈ ଵୋ ସବ ଵୋ ଏକ ନିଜା ରେସେପୀ ହୁଈ ବନା ହୈ।